A coxiña da Grecia l'é unna tradiçion antiga, comme quella turca e italiaña. L'insalatta greca l'é un piato tipico, fresco che ti peu mangiâlo a-a seia, che ti ô digerisci ben, dove ti peu mette tomate, chigheumao, olive, çioule, cornabuggia, condio con euio, ti peu azzonze formaggio sensa mancâ un gòtto de vin.